Machin-a da cüze mi n'ai üna, la dovru poch, ma ël funsiunament precis al e bastansa cumplicà da da spieghé përché al a tüt ën sistema particular interno dë dë pulegge dë alberin, al e ën cazin ecco, fuma anche la rima